Ман хӯрокҳои содда ва болаззатро дӯст медорам. Масалан, оши палав яке аз дӯстдоштаи ман аст. Он серғизо ва хуштаъм аст. Ҳамчунин макарон бо сабзавот ё тухм бо помидор хӯрокҳои осон ва зудтайёр мебошанд.